So tawi aɗa yiɗi ñeñde sukkundu ma e kewu, a hocc yesoode, njesa hoore ma haa yeso. So yesiima, ƴeewa leeɓi ɓurtuɗi ɗi, ndottaa ɗi. Ƴeewa wahre nde, ponndita haa fota. Lelna sukkundu ma to njiɗɗa ndu yahra to.